leddi Norway ni leddi on ndi ɗoo n mari himɓe soosay bo ɓe ɗon nyaama kuujeeeji jee woni ha nder ndiyam, ɓe ɗo nyaama liɗɗi ɓikkon leɗɗe be baafe soosay, ɓeɗo yiɗi nyaamndu jee mari flour soosay bo ɓe ɗon mari liɗɗi ha pelle may.